ترى مرة سؤال غريب بس وايد حبيته. انا اساساً وانا صغير كان من ضمن أحلامي إن يمديني اطير. فلو بختار إن أنا اطير فعلاً لازم اكون نسر. طاير مرة قوي النظرة مرة قوي يمديه يصيد اي حيوان هو يبيه بيطير على مستويات وارتفاعات عالية مرة. فيمديه يشوف الاجواء وتكون مرة خطيرة